Aminay ankagny misy le atao hoe lako sira, io lako sira io zany lako avy akagny avy an- avy an-drano avy akagny zany ôhatra avy am'dengy avy akagny izy io legny, i lako io kôa nandraha atanà an-tragnonà izy legny magnan'io tsy atapinao, masiso bôka izy io avy akeo hohanin'ny holitry fa atapy atapy alagna i kirany i bakeo asiana sira bakeo maharitry ela, zay.